<hesitation> Igny moa zany asiagny rano ranosavony izy e, da avy teo fafagny ame lamba maigny na amy lamba legny eky da avy teo amzay lamba maigny da fafagny ame taratasy, izay e tena mampadio an'io.